Ireo karazana fitaovana fandrahoan-tskafo zao: ny vilany, ny lapoaly, ny lafaoro; vilany zao natao handrahoina vary na koa hoe handrahoina laoka le misy rony reny, lapoaly indray natao hanendasana, de ny lafaoro moa zany iny natao hanaovana mofomamy izy matetika.